Hii ndima yangu ya kwanza, nikiita kibeigwa, kitembea, kigosowa ndima jeshini kuda mwaka sabini na nne, kibinda kuda nimelawa nimeita kampala Yuganda kutoa mavita <hesitation> kilya mwaka funye na mwenga, na uye kuya npika ka muda kasia, ne <hesitation> muda etu usia, tapata nanihii kupumzika, baada ya hao, nkawa kijijini hakiu nanihii kalala kita keita daesaama. nkalala keita <hesitation> nanii huku Dodoma, mie Napata ndima ya kuachina udwaido, nkasimamia <hesitation> walinzi kwa sababu nao ni askari mi, kabwinda hao nena nami ninapata kampuni ya ulinzi <hesitation> itangwa Imaksi sikwite sisitini naigokea mimi, vibali vyose ninavyo vya serikali kwa hiyo ndima yangu ninanaye hivi sasa, ni hiyo kazi <hesitation> ya walinzi kipata ndima hauzeneti, kipata <hesitation> ndima hosi akwita bombani ni ndima zangu ngoso azo, na mpaka sasa pia <hesitation> nasubiria kuna wagosi wengi kigosa anamkataba mpaka mwezi wezao, magosi wa nanihii, nani tigoswaka intavyuu mbwai kia kintu imana wakeza hao wantu Basi ninge kubinda da mavuta, kipata kae ndima kula wacho ngoleani hadi mtukula, kuda nkugusowe hakwendima za <hesitation> za kutoana kongo ya vita kuda, kwaiyo mi ndima yangu ngoswe aho na ambuya ya wali hizi kamna tabu mana, johantu nkabua, Napata mwiite kwa wamwenye kiti, naondeza munanihii <hesitation> wamba wantu wa <hesitation> wa kustaafu polisi, wa kustaafu wa <hesitation> mgambo, mageeza, wenye sifa na <hesitation> vyeti vyao na vidoa, mkavigoa, basi mmewasajili nawekwa ndima walinde, na wakalinda hao watu ikabuya siku ya tarehe selasini tekiganya mishahara, mwe hivyo mbuyi zangu za jeshi, kipata kibali nnacho, kwa hiyo ndima zangu, kuna hantu wanaita, mkaita napa naongeza ndima, nkapata ndima <hesitation> na ndarizi, nawaika, <hesitation> sasa utapingaho. naongeza mbwintuhu nao, ntume tuhu ya kuima naima, maana kia hantu mimi ni sekta zangu hizo, za ukuima, kama haka <hesitation> hakaya haiku, maana kiu yao Dodoma sasa ni haiku, naima yakini nkaima huku kuna ndima zangu za ulinzi pia zagoswa nzia, zagoswa ndima. Kwe nkekaha ikabwa siku ya mwisho wa mwezi ite kama aho uda mzunguko haozi nanii <hesitation> obeto hao nainii <hesitation> aho zeneti naitana goa hea na na mwita nahia watu wangu nahauka, nkahauka naondeza ndima tuhu, kuna viwanda kama vitatu hada vya nanii <hesitation> vya mbao, na <hesitation> na vya mbao viko kama vitatu, vya vya <hesitation> na vituhu vya <hesitation> vya kuchakata nanihii gesi ni wachina wada hao kasungua, pia kigosowa nao mkataba naona muda ose uda, <hesitation> wenda unitake, na vyuo vya romani katoliki kitamuya nao taari nangojea mgosi wangu akauya, <hesitation> nitangwa nikigwa ndima nagosowa. kwa hiyo aha mi honi naima lakini kuna I ndima ntuhu na <hesitation> nigosowazo kama za kuima, ndima ndogondogo hiyo, basi ne <hesitation> negosowazo mimi, kio kaa hivihivi tu vyakutegemea ndima mwinga <hesitation> yahantu nagosowa ndima <hesitation>